نعم ممكن تحقيق السلام العالمي بس يحتاج جهد جماعي. أولا لازم نتفاهم ونتقبل إختلافات بعظنا، ونعزز الحوار بين الثقافات. التعليم بيلعب دور كبير في نشر قيم التسامح. بعد لابد من التعاون بين الدول لحل النزاعات بطرق سليمة، ومساعدة المحتاجين إذا كل شخص ساهم برأيه الإيجابي يمكن نوصل لعالم أفظل.